हमर लोकतंत्र प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हवे। काबर की ए हर हमन ल बांध के राखथे। हमर लोकतंत्र प्रणाली से बाकी मन भी सिखथे। अउ अपन जगह लागू भी करथे।